<hesitation> reisa au hanu ou muturure sa orasi siwa au muturu orasi siwa, au hanu orasi telu sa au hanu o teu wotu uo lama otu usalama usiriene sau ote u a otune nalo'ue aunu wa ere tapi uana si hanu ite sanasa e papa hesi tempo la anea re ire au ana si yau perisa u kebiasaan untuk lo'ue au hanu sa orasi telu au siapi ya u diri pakau sipa'ati se nalo'u diri na au pura amlau wesie o <hesitation> nalo'o ini ama hidup lo'ue hui ane jadi yau u hidup muturure sa orasi siwa au hanu orasi telu emesa u persiapan diri merio mte'i te'i nau ilau lau re ino jadi im ehu em di elom tuane sei ana hatu sa tepat ri waktu kalu na lewat alaen waktu berati ta'm au hese sa sesuai ya waktu na lo'o yau uese tanei le ade au hese ta'ane rei me sa au hanu tempo tempo au poiye ruwau diri au sopa iana se au sipa'ati lo'u diri na au eu hese me sa keuntungan lo'ue i manawa ehu'em mo mahina manuwahi bukan na au mulai na si me ta'm ole karna ehu em bela'an ehu em berdoa sa ehu em a sawan. Jadi mu ana si olamane kalu na ma mute ina u u mutu rure tam hese hese tam berati i mana saka om bisa mese tane ese rui e tam ma heanusa tempo tempo <hesitation> pei ana se hanusa subuh orasi telu mese hanue man wasi ata se hanue ma loli mesa jam ma'a neule mo lama um na isa i pake'e em neule opa muri me tane'e i pake'e motor mo yam u naesa ta'm am mese sa am beu mesa orasi ata lima subuh se ana se subuh nuse yam mo pali bage dua wesien nam nana mani reti pai ama ai tei am pa'a tane io sa rejamua jamua merio kalo na orasi i hanu orasi walu siwa itile lama se yese tanei sa kurani kalu nai hese tanei tempo berati osua le'e tempo le'e osua sa umtua na si anasi o suasa harus <hesitation> o e iane lia matai osua yahu lane ta'm o eu sa osua tempo eu tempo na sakana lo'ue i sakae o u te'i na ai re wei taa'm o te'i na oulu ulu ta'm o te'i na ne. Sahae si ye liane se mae nate mo lama rarane o te'i nae ta'm, <noise> jadi huese tempo osua tempo bisa na huese latna oese apu arata sua se me sa olae lama saka o ei ne sou u te'i te'i na mama me sei ana' meru o eu o hese hilama sua sa osua tempo nasa kai tei nama ruma la lei eli liem papa yo lama u haen nae u na waele u una wera nae ano hilama sua e papae laho utane se i lahu lipia se i lahu kasibi ese weran loi ane mesa i mu sama ta'anei hila me sua sa yam hese lo'uemo na lau e lam ehu em re'i ole karna au pa'atane sa lou em bukan lo'ue u lu isa ta'm le mam ehu em mo lama mpa'a u pa'atane re isa bage bage yale mahina yale manuwai o mosa alae mama yam amam yau ruam ruama mati nanele sae pun am bage lo'ue untuk ro'ue ehu em bukan na am tane nase la lo'o waliman wae rua e ta'm ehu em pa lou sama sama hu tom tero mo lama rohu eru moro he. Msama mahina manuwae walim a'am ehu em mosa au tane sa au se au hete ehu em mo bukan na u hete u lisa ta'm a huete ehu em rata rata jadi yau ti untuk rura sa au hanu tam hiya tetap re waktu re orasi re mesa tetap au tue au sue bakau au su taati se au pasuae alam au puam ana sia untuk lo'ue sae amaha hidup.